וואש מאשין איז געמאכט צו וואשן וועש. ס'איז א גרויסע קעסטל אזויווי מיט א טיר פון די פארנט, אדער פון אויבן ווי מ'לייגט אריין וועש. נאכדעם איז דא א ספעציעלע לעדל ביי די זייט ווי מ'לייגט אריין די דיטערדזשענט און וואס, מיט וואס מ'וויל וואשן די וועש. די וואש מאשין ארבעט מיט עלעקטריטאציע. מ'צינדט עס אן ס'דרייט זיך ארום. ס'- ס'לייגט אריין די דיטערדזשענט, ס'וואשט זיך גוט אויס און ס'רייבט עס צוזאם, און נאכדעם דרייט זיך עס ס'לאזט ארויס קומט אריין וואסער ס'וואשט עס גוט, רייבט עס גוט צוזאם ס'לאזט ארויס די וואסער, און ס'ספינט עס אז ס'זאל ווערן ס'זאל נישט זיין אזוי נאס ווען מ'נעמט עס ארויס. און נאכדעם, נאך א האלבע שעה פינעף און פערציג מינוט קומט עס ארויס, זויבער און מ'האט גארנישט געדארפט ארבעטן אויף עס.